Mah, à sentî i animalisti tutte e bestie gh'an i mæximi sentimenti e sentan e mæxime emoçioin di òmmi. Inta prattica no ô sò, perché a l'é unna domanda che besorriæ fâ à un scensiato, à unna persoña ch'a l'intende... ch'a s'intende de questa cöse e ch'a ê à studiæ in davei.